Tsy isan’andro aho no manao fanatanjahantena fa isaky ny <hesitation> roa andro dia adiny iray eoeo no atokako isaky ny mikotrana aho.